Auatralia pe jaeko jae reta dia de Australia pe jae veinti cesi de enero jae jokua jaeñomai oyapo ikatu pe tuisa va rupi oyapo reta jare jaereta omboipi imiari reta omboepi yemongueta reta poruqe jokope oyemomandua reta vae uajagüe jokua tiempo rupi va jaeramo jae reta iyarete oyapo reta pueblo indigena reta ndie